Tie ŋwɨ lǝ́ǝ pɨ mɨ ŋ fuu nyaŋrǝ vǝ́ lo fuu mɨ okuri ŋ fǝ ŋ ko koonu pǝ kala pɨ koonu ŋwɨ. Wǝ́ pɨ la kala pɨ lo koonu ŋwɨ ŋ fɨ mɨ ŋ kpii a la nyuɩŋ kɨkpakǝ lǝ gǝ kɨ lo ru okuriyǝ wǝǝ e kpii tie ŋwɨ kǝ́ nǝ́ǝ pɨ wǝǝ. Nyiyǝ kɨ ŋ po ko fuu kɨkpakǝ lǝ gǝ kɨ loo ru okurui amaa kɨ laa kaamɨ ŋwɨ wǝ́ e le kpii tuwǝ wɨ ŋ kaamɨ lǝ̈ anyɩŋ lä wɛɛlɛŋrǝ lóo poŋ ayɩrɩ.